<noise> kerika la twre utrania na le truveeli undusha kidooko shi sha uvaali fo sa kerika alaya tro tulivata truvetre adabu truve- truvetre heshima truve eshimu vandu kut- wakativo kwetre uvaamba mwana soosu ni wa mafi naasu wamafi truveeli nndo chimtiki mndu kakukolya uwe fanya kosa nekukanya hata saa siingi kashapa fimbo alafu kwaishwa wanetrekukwa kwenda kaa ukaneamba- kwaneamba mama ng'anya anshapa fimbo akshapa nwaki ehe ngiveeli kutri na kutri weshe engeriwa se dooka saidi, kwakutro sema ukweli samani na uvaali le kipindi kilya trutruveng'ana le iveli trofautri alafu ambaa huduma sakijamii wakati wo le siveeli nchache- siveeli nta sana sha kwa mfano sha usiptali, sha shule hata makanisa kwasababu tro ni vakatoliki kulya horombo trulifo vakatoliki vatruuhu kwetre truvetre mshanganyiko wa dini sha uvaali fo. uruhuu kwetre fo na valokole na vaisilamu valaafo na chiki lakin tro wakati wo iveeli dhehebu lamotru limtiki la kikatoliki baasi kwakutro namakanisa nayo kidogo naveleeli machache lakini kwajinsi shandu tuleng'aniswa na imani le Kwetre uvekaa misa fo leka na mfua yo yakaba lasima ufume uiinde kwakutro yooyo ndo masingita tuleng'ania kutokana- kuhusu imani. kuhusu mambo a jamii hosipitali nayo iveli kwasha kwa mfano shandu truve hospitali iveefo ni mtiki ya wilaya iveaahawa huruma. huruma niyo hospitali truveenda nooto kuventre nchache sam- misheni sa masista lakini huruma nyovelia ya- nsooso nso siveeli se libia besa lakini huruma iveeli ya serikali wakati wo truveenda fo dava siveefo bwereee kabisaaa kwetre we dua kibaru fo weshiinda ukaandikisha rina kwamaa kweenda kwa daktaari kolya ni kipimo ukaveukchya enda ukabimwa au kolya ni ibima labda truambe labda sha ndeu hata operesheni. kila nndo chiveeli bure kwetre iveeli besa sha uvaali fo yani ni kutro tule ng'ana he na wakati wooo tasha ali tataa akwa aeli mwana siasa kwakutro navesafiri kwenye semina mbali mbali kashaa foo wakati wo leu nlo tanu ili ansa. nlo tanu ili ili nndoni nafenfe aeli- nfe aeli sijui ngaambe atra fe aveeli. nfe aveandikisha vana chama va- vakundi ijuunga na tanu Kwa kutro naveesha na fipeperushi na fiki ka- kagavia vandu ilihamasisha vandu vaji andikishe vajiunge na tanu kwakutro kuveleeli undusha tiki kwasababu wakati wo kwetre kuvetre fyaama fiingi sha uvaali fo chama kiveeli kimtiki taba ntanu kwakutro vandu vakaehamasika na tanu lakin itrumbuaaa kadi na choiki kwakutro tuveli undusha kusema ukweli na majirani na choki.